د ځای ځای وریځې ما ته د بدلون، امید، او طبیعت د ښکلا یاد راوړي چې ژوند هم لکه اسمان، کله پاک وي او کله وریځ. لکه احساسات، چې تل یو شان نه وي، خو بدلون پشکې ښکلا راولي.